נעם، פ אלעולמאא מן אלאחסן יכון ענדهم חס פני، חית כתעזז להם ד אלבסיכאת דיאלهم ו כתטוור להם חתה אלמהאראת ד אלתואצול، ו חתה אלחס אלג’מאלי כיטלע ענדهم، ו באלניסבה ללפנאנין נעם חתה הומה ח’סם יתעלמו אלעילם חינת כיפהמו אלעאלם בטראיקה אַעמק ו אַכבר، ו כיסתעמלוה פ אלתוכלונוג’יא ו לאדואת אלחדית’ה.